أختار إني أكون ممثل مشهور التمثيل يخليني أعيش تجارب شخصيات مختلفه ،أحب الأداء علي المسرح أحب الأفلام أحب تفاعل الجمهور ، <hesitation> يعني أكون قادر علي نقل مشاعر وأفكار بطريقة مرئية ، هذا يعطي إحساس بالإنجاز يحسك أنك سويت حاجة بحياتك ، التمثيل يتيح الصراحة فرصة التأثير علي الناس من خلال الفنون وهذا شئ أحبه جدا.